زه به فزیکي تمرینات پيل کړم، ځکه دا سفر ډېر طاقت غواړي. یوه ښه نقشه، کمپاس، او جي پی ایس به راونیسم. د هېوادونو د ویزو، کلتورونو، او ژبو په اړه به ځان با خبره کړم. خوړو، د استوګنې او روغتیا لپاره به پلان جوړ کړم، څو مزل دوامداره وي.